बाथटब जो एक साधारण सो नहान वालो उपकरण होत है। हमारे जीवन में उत्ते कहीं ज्यादा गहीरो और व्यक्तिगत महत्व रखत है। यो ना केवळ शारीरिक संसाधन है। बल्कि यो मानसिक शांति को समाय लेत है। बाथटब को उपयोग बहुत चीज़न के रूप में करो जात है। बाथटब में नहिबे को अनुभव हमको पानी के साथ जोड़त है। पानी को हुईवी हमारे जीवन में एक गहीरो महत्व होत है। जो शुद्धिकरण नविकरण एयर जीवन के प्रभाव को एक प्रतीक मानो जात है। बाथटब एक ऐसो इस्थान है। जहाँ कोई हमाए बाधित नायी कर पात है। बाथटब केवल शारीरिक सफाई करिबे वालो यंत्र नायी है। बल्कि येह दिन को नये सिरे से सुरू करिबे को प्रतीक होत है। हर घर में बाथटब हुइबो जरूरी होत है।